La kú xen re fáá’ra e náá’ra, ajia’ ro e re lí fó’ e náá’ra jyn dsira sún jmýý, xa jmýý e jyn dsira náá’ra, i xa jmýý ngý dsira, xá jmýý e ti’n mý’ná kö’ kí ta é ba lɇ ta é ba re nǿǿ rá, ta éba júú xa kiééra, jö ba e lɇ la’.